Ny fomba ifandraisan'ny samy alika zao a, ny fantatro raha ohatra izy hoe alika lahy samy alika lahy a de mety miady izy, raha ohatra kosa hoe alika lahy sy alika vavy a de tsy miady fa miaraka ry zareo, de misy konko le alika le mifampitarika ireny eny an-dàlana ohatra hoe handeha hitady sakafo zareo de mifampitaritarika eny.